<hesitation> ya'á ñona yakuxa, chí datainina moli nani moli kuan, moli kuan no kuté nridi iin nguiko oblili kue nridi iin nguikoté, kua <hesitation> segun kini nguexo xa'á, nanyedu kuino xakadanguano ngueno xakadanguano té yii naxaku xayano xakadino ngueno no do kano xhin ayivii, ho kidation ña yivii ituno no nguenoté ngueno tión ta kadanguano nguina nguina, nreyu nani kuan te kadanguano xhin arroz, dachoni tangui nruxhi tenin na'á xunguixchi yoyá xa'á kadanrió nrida ngueno kino ihó arroz nruchi xhin xhin nreyu kuaño.